ثقافة الولايات المتحدة غنية ومتنوعة، فيها تنوع عرقي <hesitation> مزيج كبير من الثقافات فيها فنون مثل الفن الفن الموسيقى والسينما والأدب <hesitation> المطبخ يتميز بالتنوع، حيث يجمع ال <hesitation> الأطباق التقليدية مثل البرجر، البيتزا، الأطعمة الآسيوية واللاتينية، وبها عديد من الأعياد مثل عيد الاستقلال وعيد الشكر وعيد الميلاد.